Mebɛyɛ moho dɛ edwumayɛfo no bi pɛpɛɛpɛ. Menye hͻn bedzi hͻn dwuma ahorow nyinaa m'afa anyɛnkofo wͻ mu. Bea wͻkͻ, edwuma a wͻyɛ, nkͻmbͻ a wodzi nyinaa medze moho bɛhyɛ mu metsietsie ne nyinara bi dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a mobotum meehu hͻn akwan nyinaa ama meetum m'aboa nsɛm ano a ͻbͻboa ma meetum m'ada hͻn ndzeyɛɛ bͻn nyinara edzi.